tuwa cɛnu sin nupɛ-na a han tuwa a nɛ a benɛ a o hi ca han da to han hezo aa o ɲunɓuwe o ɲiyan pantine donk honi sunuzo-yɛsi tawɛ a le bun han ɲiyan pantine yirawe a o jira wɛra honi sunu-nɛ ɓawero kirdan honi wezo suwa mu ji ama lera han tuwa nɛzo a o ɲiyan pantine homu ani cunu